Ko ɗum no waawugol, kono neɗɗo waɗataa waɗde heɓde sooyɗi e waɗal ɓuri. Nde a waawi heɓde sooyɗi, ɗuum njogitaa goongɗi e jam e laaɓugol. Kono nde a heɓi njogordu e respect, ɗuum woodani waawugol ngir heɓde hakkilagol e njarɗi, njikataaɗo goongɗi. Nde e waɗi wattan, ko waɗa heɓde respet e ɓuri jooni,